الطبيخ في الجزائر متعدد ومتنوع يمكن تقول عليه مطبخ متوسطي وشمال أفريقي بيقوم على المطبخ العربي والأمازيغي التركي والفرنسي وفيهو مجموعة متنوعة من الأكلات حسب المنطقة والموسم واشهر أكلاتهم طبعا هي الكسكس زي أغلب شمال أفريقيا S